ହାତିମାନେ ନିଜଵଧାନ୍ତର ପ୍ରଯୋଗ ବହୁତ କିଚୀ କାମରେ କରିତା ହୈଂତୀ। ଜପରିଗୀ ହାତିମାନେ ନିଜଵଧାନ୍ତର ପ୍ରଯୋଗ ଅନ୍ଯୋ ହାତିମାନୋଂ ସୋହୀତୋ। ଲୋଡୀ ଵାରେ କରିତା ହୈଂତୀ ହାତିମାନେ ନିଜଵଧାନ୍ତର ସାହଜରେ ବହୁତ। କିଚୀ ଜିନସା ଖୋଲୀ ଵାରେ କିମବା ଗଚ୍ଚର ବକଲୋ କାଡୀ ଵାରେ ତଂକରୋ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ତଂକରୋ ସୋହଯୋଗୋ କରିତା ହୈ ହାତିମାନେ ନିଜଵଧାନ୍ତର ପ୍ରଯୋଗ। ନିଜର ସୁରକ୍ଯାରେ ମଦ୍ଯୋ କରିତା ହୈଂତୀ। ହାତିମାନେ। <hesitation> ନିଜଵଧାନ୍ତର ପ୍ରଯୋଗ ନିଜଵଧାନ୍ତର ତଂକରୋ ସୁରକ୍ଯାରେ ମଦ୍ଯୋ କରିତା ହୈଂତୀ।